عشان إنه أنظف فرن، في منظفات خاصة بالأفران مرة مرة حلوة وتذيب الدهون وتنظفها بلحظات، طبعا ممكن أستعين بال- الإسفنج <hesitation> كمان <hesitation> أستعين بفرشة الأسنان، عشان فرشة الأسنان توصل للأماكن الصعبة <hesitation> تنظيفها، أرش من هذي المستحظر وأمسحه أو أدعكه بالفرشة الأسنان وأمسحه، وبعدين أخر شي أجيب فوطة مبلولة وأنشف الفرن، وخلاص يصير نظيف.